सदरणपणान माणके जे असत तेंका सगळ्यान बरे उदके मारपी अशी तेंची वलख असा। जासो ऑस्ट्रेलियन रॉकेट माणको असा जो माणक्यांचो एक प्रकार असा। तो आपल्या आंगाच्या पन्नास पतिनी म्हणजे दोन इंच चड उदकी मारपाक शक्ता आणि तेका लागण तो सात फुट लागी उदकी मारपाक शक्ता। तसच कांगारू जो असा तो एक आसो एकमेव प्राणी तेंचो हॉपिंग ह्यो मुख्य हालचिलच साधन म्हुणण तो तेंचो वापार करता।